क्या बात ची चुप-चाप छिन तुम कुछ बात ची कुछ कुछ परेशान छिन या कैन कुछ बोली बोला मैते बता क्या वेगीबोला शरमा ना।